Val’na za chi rug nanu gula th dis cualquier disc hi dis racu th rasponcito, gula chi riabu gula chi, xilani, lo mas, mas importante na xila ni, quibiu área gy, quibiu ni te queity gack ni infectar chic nú do niz zy, chi val za náh nú vez rcka xini lani, val’na za náh ah val na tiug ni zque va chi cagibia, valna chi cayunche comid chi cun nú nap xity th-th za cos’e lañ ni th lady za th telita nani chic un ni rtubia lani-rtubia lani te chi queity ru gidie dini rëny, gulá val’na gininu lo chi giab zacku chi xilani baichi rgibia rh cun do niz’e ga zy te cbhi xilani hi gia zy rh do’i chi rcha sia do alcohol chic-chi xilani chi zë, chi zëgasy, chi nú vez ah rcka sa nú th-th curita chi cun ni zi truby, rcuanu gecki ni te chi queity ru gackni infectar chi ní gazy.